<hesitation> Grille-pain moa zany fa- atao famanana mofo. De hitanao mofo tapatapaky regny zany <hesitation> natao zany mba hoe hampikarepodrepoka anazy zany mba hahasoa ny tsiron'ny <hesitation> mofo tapatapaky regny. Zay zany fomba ilàna ny grille-pain zany hoe famanà mofo zany ataontsika hoe mofo manintsy.de amin'ny alalany ataontsika hoe zany ohatsy tacos regny de atao ao i de mafana i de bôkeo alà ao de hany, sahalahalan'izay.